Mi defan taliya bikkoi. ngam kanjum wala hosa Wakkati a defan benda a nyama na seto a vonni wakkati ba a defugo mai.